Ман бештар хӯришҳои ширинро дӯст медорам. Онҳо ба ман энергия ва шодмонӣ мебахшанд. Шириниҳо баъзан хотироти хуб ва лаҳзаҳои хурсандиоварро ба ёд меоранд. Аз ин рӯ, ман ба шириниҳо афзалият медиҳам.